Mndu kakunda ishii andu hakunda hete haki yamwao eende lakini si aende na utaratibu weenda shi aende kiolela tu lamdi aende katika utaratibu.